Ñecwii nnom lqueeⁿ waa naquiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ cweꞌ na majndye nnom chiuuwaa na cwiwilꞌuenaꞌ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê lqueeⁿ ñequio nda̱, tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ sopa lqueeⁿ, tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ ntjo lqueeⁿ, tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ tyooꞌ lqueeⁿ, tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ lqueeⁿnda̱ ndoꞌ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê lqueeⁿ ñequio chjoowiꞌ naaⁿ luaaꞌ na jndye nnom chiuuwaa na nnda̱a̱ nleilꞌue lqueeⁿ.